Kalo masalah warna baju banyak baju mah, ada merah, ada putih ijo, coklat <hesitation> ada coksu tuh, namanye coksu coklat susu tuh, ada juga baju ada kuning. ada apaan lagi yak, ungu, seragam pengajian tuh ungu tuh kemaren <hesitation> ngaji, seragam pengajian ntu <hesitation> ungu cakep banget deh, nah kemaren juga kite dibeliin ama mpok kite jadi cerita dibeliin baju merah maroon cakep banget dibeliin baju merah maroon, buat lebaran katenye pake nye ye, warna favorit kite sih warna muda, merah muda tuh, kan kite mao pergi kondangan nih merah muda pake baju merah muda nih kite, kite mao kondangan ama laki kite, eh pas gitu ada orang pake baju merah muda juga bajunye, nah laki kite salah, salah nuntun, orang dituntun, tuh orang dituntun lagi diem aje, keenakan kali dituntun <hesitation> nah kite nyariin mane laki kite, ga taunye lagi nuntun orang, pake baju merah juga, pas kite tegor ayah ayah, pas ntu dilihat ha bukan maaf maaf maaf, die malu laki kite.